اه لو كان نكون حشرة جو بريفار بيان نكون نملة, بارسكو جي توجور ريفي تاع نشوف واش كاين الداخل, كيش دايرة هديك المستعمرة تاعهم, كيش دايرة معيشة تاعهم, سما هاديك لا جورني نبروفيطي باش ماكسيموم ندور داخل عندهم و نشوف كيش بانيين الداخل